एका कार गाडेन किवा सायकलिन रावोपाक ब्रेक मारता तेंना तेंचो पाद टायरेक घास्ता जितून तो घूवता। आसलो टायर रावोँक लागत आश्य प्रमाने ब्रेक काम करता आणि फुयच्या हुयी अपघटलान आडचयता।